كيف يمكننا تحديد ما إذا كان أحد الأعمال الفنية جيدًا أم لا؟ أول شيء نشوف الإبداع فيه، هل فيه فكرة جديدة أو مبتكرة؟ كمان نلاحظ التقنية، هل الرسام أو الفنان استخدم أدواته بشكل محترف؟ ولا ننسى الإحساس، كيف يقدر العمل يلمس مشاعرنا، هل يك -هل يعكس شيء عميق أو قصة معينة؟